عادة الشخص بيجدر يكتم نفسه تحت الماء مثل تسعين ثانية حسب الجدرة والتحمل، بعض الناس يمكن يمسكوا أنفاسهم لفترة أطول إذا كانو متدربين، المهم إنك تكون حذر وتخرج علطول إذا حسيت بتعب وعدم الراحة وما تكابر على نفسك مشان ما تتسبب بالأذية لجسمك.